<hesitation> la función reh bueno han yah man wat'aliim ta mero porque kin la necesidad reh winaq wula diferente man igual ta la sociedad osea que pero uche' sí poco wat'aliim.